طبعا أكتر هواية كنت نحبها هي هواية القراءة والكتابة، كنت بعد صغيرة نحب نكتب واجد سواء قصص أو نرسم على ورج الكراسة أو في مذكراتي ونخترع في عالم جديد ونعيش في خيالي، <hesitation> نيرا كراسة زي الرسم نرسم فيها ونحب نجرأ واجد ال مثلا الكتب التعليمية زي كنت نحب نتعلم الإنجليزي واجد بعد كنت صغيرة.